Halat alrozilogo, rozilogo derbata, rozka ken okianamin rozilogo arja, rozilogo agissga, rozilogo hamaga, rozilogo batiga, rozilogo ay khadarka ken okinami.